Eng avvalo o’zim uchun ideal murabbiyni tanlagan bo’lardim. Va uning yonida ko’proq vaqt o’tkazib, ko’proq tajribasidan o’zim uchun olgan bo’lardim. Va eng ko’pisi musobaqalarda qatnashib raqiblardan ham judayam ko’p tajribalarni orttirgan bo’lardim.